Ta, busa ia manuk ka an tao neulauk no busa so na lala'utataon neulauk ka. Ma busa ia, manuk ka nateme naspala-naspala non ma an fitin so, na busa lala'utataon ta neulauk ka fa de busa ia lala'utataon neulauk ka do ta neulauk ia ta neme baba'un na ma ta neme barisi do ta, te neme manuk ka nateme an taon no busa lobek so na se busa lala'utataon londikak so.